Woofnde waawi waɗde e ɗuuɗe heddorde ngal e hoore rewɓe. Kala rewɓe waawi waɗde e njangoɗe, umbaande ɗuuɗe, njiporde e ɗamɗe rewɓe, rewɓe ngal e woɗɓe. Haa, njangoɗe nguurndam rewɓe e ɗamɗe ngal, rewɓe ko waɗii rewɓe ngal.